Iclandin ada ishian biria ada ishia toko mambo ta barana tab ak boliat iyo mambo skating hela fan jirt iyo mambo elimuane lila fan jirt ijole mal ishin gan afur getet itdabde shulum detiee dininen dini ishia catholisimif iyo prontentasim achi sun sagale ishian biriinen viazif foni holiday ishianen holiday sun maka ishian nirjalkardas yeden